باش توجد الباليزة انتاعك كما لازم، لازم توجد كامل لحوايج اللي تسحقهم، تحط الفاليزة و تبذا تحطهم بنظام باش يبقالك بزاف فراغ باش يكفيو كامل لحوايج اللي تسحقهم داخل.